أظن من المزايا الخاصة بالشهرة ان الناس تحبك. فإذا الناس حابتك وايد فبالتالي أي شيء إنت تبيه راح يكون موجود بالنسبة لك <hesitation> سواءاً من مثلًا لو حبيت تحجز على اوتيل محدد وما في أماكن راح يتصرفون لك. <hesitation> تذاكر الطيران اياً يكن لكن عيوبها إن ما يكون راح ما يكون في أي خصوصية. <hesitation> كل خصوصيتك بتكون مقتحمة